إني أكيد باش نتعلمو من الماضي ومنكرروش نفس الأخطاء، ونعرفو تاريخنا ونعرفو حضارتنا ونعرفو أمجادنا وأمجاد أجدادنا ونعرفو هالأشياء لازم كل شخص فينا يكون عنده معرفة معرفة حتى ولو تاريخها دراسة التاريخ مهمة جدا بس تعرف تاريخك تعرف حضارتك ما فيش- بلاد ما فيش بلاد من غير حضارة ،مافيش بلاد من غير تاريخ.